<noise> Gny <noise> toets'andro agn'Irlande. Lafa fahavaratsy da magnora be; fa lafa lohatao i zany da soasoa satria mahazo am vingt degre, rôpolo degre eo ny gn hafanà. Afaky iboah soa zany. Fa lafa am gn'andro manitsy koa i da tena manitsy be; <noise> misy lanezy.